السلام عليكم لاباس عليك كنتمنى تكوني بالف خير ان شاء الله سمحيليا وخا تدخلت بغيت غير نكوليك بلي اللبسة ديالك عجباتني بزاف و بغيت نسولك منين خديتيها الا جات على خاطرك و ما ديريهاش مني قلت صواب الا <hesitation> طلبت منك رقم التلفون باش نتواصل معاك و تعطيني ليكوغدوني بالضبط ديال المحال اللي خديتي فيه هاد الكسوة و هاد ليزاكسيسواغ حيت عجبوني بزاف